Mi yelan mabbitirgol am majja dow tele am majja, ngam tele am do mari kuje duddum ha nder je mari nafu. Mi yelata tele am majja ngam be mai mi voldata be himbeji am woni babal daidum pat, be mai mi laraata habaruuji jamanu. Tele do mari nafu ha am masin ngam do ittina am gewdum do wata am seyo masin ngam be mai mi voldata be bingel debbo am.